Puex xabwüng para maxuijpiets para majantsats jel para majantsats tras neáwangey atam xabwüng par tuan este tambiün nijuchuj xique saxwij mbech tuan maquiüj xabuün ngomisoel jel sajants maquiej xabwün nijuch xapiuet a veces sasangal este mixabwün de puet y isaxwijmbech maquiejgey tuan este ajlüc xabwün par nijuchuj.